Paka weesək, ka bonge ka yibyən tingtum ya ak, songbi wees a mee nen tingtin amaa ina ni dooskaan uni wees ur ma puna ara kəskənnak. Ko anni tan nia nia nia meenak wees yibk pa, ina pu roon uni mona pu gamnaro weessa naa mari uni tingtum a room, mari na pu zankaro bonge a maza az maza wessazi uni tingtum a room pa. Mona gau naa mari a a moaz wa wane eso weespa uma eso weespa, ina pu dəkaro uki gamna ga tintum a roompa. Uri mari ai ipu naa ina aka meen ika marə dəllən telle, gwaag, aaak, ina dəakarən aa an, ii rekren ara baar kweesikrə ves, wees na pii oo a meemen ar karo tingtin su zok na go'so mazpa, wanka ni apu pakəndə ri'an ak Uza pu kinaro dii zok isupa moo maza zok isuz aza dəəs kuro, ok mo a apu wessa az, aza ullə paaz to̱o̱ boka kino ni moo apinnak. Asee paka wees sok, pu som, paka tin gtum rok urma go pu som. Noka riik epu oorukaaro, kaa doo monge wonka moogo wees pisubo pu woo, neta dəllət telle ina moo iini saa bo'ruk. Ar ukaro ves, rem are kamte maam a riam, ko a eso waz, dook bonge bo rekpa. Nok anya, unapa ni moo apin naa urak baar sugugusun moorə, moaz a esəpa. Noka riik epu oorukaa ro, npu oorukaa ro, weessi tingtumpa, weessi tingtumpa, ur bən punan uwenkəna. Mona monge bo punaa wees gəəm a sundə wessawe. Uni tingtum a room pa. Kitakii e ar ukarə, weesa mooz na rigajiya telle ko Ko rigaji weesa moosya, mona monhge bo iu in, doosa bonge aa bo waane bo iyapa. Noka riik, paka iikarəg gə pusom, paka weesək gə una gə bilaa ullək, una gə pusom. Npu oorukaaro, kaa sundə kaa as paka was sok mu'ka pa. Kaa as paka weesək mu’ ka pa. Kala ina maz bo'rəkan na mee bonge oo, ublaa bo'ta akrə apu zak naa billa miiro paa, ndoosuku rigaziya. Anni minge kaa, tomsa billəs bonge anni bo'rəka maa saa aka kino bi dəllab telle, amman bamnaa rookrə a kimo zənsa bampaspa anni rooz ya. Ai a meemen wewes tingtin bat a bo'ro ni a bo'rukak de akino wees yaasum ni a yasəkak kaa, gəgə saa duu billa mool, naa ri'eri. Daa billa arə billə paal geek tingtum naa moo. Mona monge boo, weesi a as mu'ka, ina roon, tingtum ma ɓaneɓan, ko anya zak səre ɓamkaa, saa yero ina yirkurən. Ni npu dookən dək paka wees wees ana ka, marii naka bonge, weesi Ina ina maz iin telle, wanka uri ka laa weespa, apu okiro, iya ipu bo'ok siyasa rə ai, wanka ipu ipu laak wasə ni anyak, tuks piipa ubla piipa, i laa i laa na wees, ammaa i kinəpa. Wees naka inaka inge weesi kala ko anya ai gan gwa, ika gau gwa ina iin, una ka kassipa, ka bonge npa naa wees a miis, ammaa ri'ak weesa roosi ri'ak napu napu ta'kirə zok rəya, napu rigaziya so wanka ri'ak ipu laak gwantə, geeka piipa, oka piipa, i, marii pu ibpa marirə ves nok paka weesək arek ara naa irəm sundume a riai ya, kambpa arpa. Noka riik npu orəkaa rə, a gən timteya ai mayo, na billə mu'ka nok anmya bo'ta səna doo bonge o̱o̱ moo iyai ii mariya wessai yi. Mil gə npu dookrə, weesi ina maz doog bonge ɓo iinpa, wees puna uekəna wees puna uenkəna.